Ye latá naá ye vii ni kala'ai <hesitation> takai naá ye na kajai nchivi ye na kute ka ye latá kuexi